मैन अपरा जीवन मा कुछ पालतू जानवरो दे टाइम बीतयु ची जेमा हमा योक कुत्ता ची जेगु नौ उल्लू ची हमा योक गोड़ी अर योक छोटू कुत्ता जेगु नौ जैकी ची हमा तीनि जानवर जु छिन भोत अच्छा छिन अर भोत मिलनसार छिन।